<hesitation> Io zany da oe sh- asan'igny koa da oe, voalohany eky aloha da raha misy e lamba tretry, da zery aminazy da mimpody akognania sara izy da misy zany e lamba ohatry mbola zakabe izy da tapatapainao da atohitohinao ozy da azerinao da lasa lamba sara amizay izy refa aveo.